Qo'lda kirni yuvish umuman qiyin emas. Bunga bizga kattaroq idish kerak va issiq suv solib kirlarni qo'lda kir yuvadigan vosita orqali yaxshilab chayib chayib yuvsa bo'ladi. Bilamizki, bu kirmashinadan ham yaxshiroq usul hisoblanadi chunki kirlar qo'lda yuvilganda yaxshiroq tozalanadi.